toh, tangi kama tagu fina yi gamdingi toh shikenan. mo matagu fina tiba. mo fugu fuma gundu ma- ma amin gundu. kuma a- a ka ma twalangi fima wai sai ma- ma- ma matagu funa tiba tiba, ma pugu gyedi pimai. ka gyedi pima tukurei ma amna mo kelo ma- ma- ma chewai. ka ma chewei. shikenan sai ba mo- mo ma fargu fima tiba tukure ma fardi fina tukure ma fardi fima tukure ma fardi pima tukure ma fardi pima tukure ma fardi pima. ka ma kwai pima nugu ji'u sai ma- ma- ma kelo gundu don, ma- ma gyi fina banai. shikenan ka jendi twi tukugu tiba, mo ma fargu fima jendi twi tiba ma fargu pima gendi twi tiba ma fargu fima gyedi ti tiba. ka ma kwai tukugu, ma sarya ba tukwa sai ma amna ma shewe don. kama shewai mo mere mo ma fargu fimaa tiba ma fargu fima tiba ma dana miri ma puyan finu miri toh ma yarnu gyengu miri kawai mo ma ya wuri dikingi sai fargu funa gendi nan tangi si yi gamnin twi sai ma pargu pima gendi ti gangu pima kasi tiba tiba shikenan. ka ma kwei nugu gwui. sai ma amna don ma kelo gundu. ma nyiu pima ba nai. daga poi ma pardi pima gendi don mo ma pargu pima gendi tiba mo pargu pima gendi tiba ma pargu pima gendi tiba ma pargu pima gendi tiba don tono ka tangi. ka ribu ne ka a jegu don a chitgu a jegu don a chitgu. ka ma kwei nugu gwui don sai ma kelo gundu. ma nyia don ba nai ko kama kogu gendi twi tukugu. a ma chewei don. ma ba ma nyi pima. mo ma ya wure dikingi sai fargu fima gyedi ti kawai. mo ma, bur ma pargu pima jendi kawai yadda ku pima gangu pima kasu. don tono sai ba riya'na yanda ku gagun mau kasi mo ma ya wure dikingi sai fargu ma jeni tiba ma pargu ma pargu. ka mo kwei nugu jiu don ma kelo gundu. ma nye ma nai. Ka nai, kuma ma pargu ma jenitufuna jegi. a tukugu mo fargu a tukugu ma fargu a tukugu ma fargu a tukugu ma fargu a tukugu ma fargu. Ma ya wure dikingi sai do tuba bur mo fargu ka ma kwai ji jigu pimau. bur mo amna ma kelo gundu ba ma nyi pima bana. ka- ka fere kiri tina takugu, ma a sonmo kiri ma chegu ba ma nyigu pumau. ma fargu puma a jegu ma fargu pima a jegu ma fargu pima a jegu ma pargu pima a jegu. Toh tanga yo ya rui bur a jegu tiba gamwa yito a jegu tuba. mo kogu tina tukugu ma fargu fimau no tukugu ma fargu pimau. Tanga yi- yi game duk to yirtino a pargu ma a jegu tiba a jegu tiba a jegi tiba a jegu tiba, ma ya wure dikingi sai dwe, ma dana miri, ma puyan pini miri, kama kwai don ji jigu pumau, ma ninga gundu ma nyi puma bana. Daga nagu gundu tiba. shikenan mo ma pargu puma jeni tiba ma pargu pima jeni tiba ma fargu pima jedi tuba ma fargu pima jedi. har ka kumne ma belmini tiba ka- ka- ka pimai kasgu jedi twi ma kwei a- a- a ji wini. Ka ji wini bur ma kura jedi twi ma ba ma par pima. A jegu a jegu a jegu mo ma pargu tuba a jegu, mo pargu a jegu mo pargu a jegu mo pargu a jegu. ma pargu puma jegu tiba ma pargu puma jegu ma pargu pima jegu. ka moa kwei gundi gyie jigu puma, sai mo ninga gundi do ma nyi pima ba nai ka nai ya wurei di kingi sai pargu pima gendi tiba tiba ma ninga gundu do, ma nyi pima bana. ka nai. mer mo ma ya wure dikingi sai pargu pima jedi tiba ma pargu pima jedi tiba ma pargu pina jedi tiba. ma pargu pima jedi tuba ma pargu pima jedi tiba ma pargu pina jedi tiba-. kama pardi fina jedi ka ma kwai ji jigy pima sai ma amna ma kelo gundu, ba ma nye pima. kanai sai ma par pima jedi twi a jegu tiba a jegu tiba mer mo kama kwai a tukugu yito mo ma ya fisiu kingi sai- sai ma pargu pima a jegu tiba a jegu a jegu a jegu kawai a jegu. kagan ma kwai ji jigu pima ma amna mo kelo gundu. ba mo nyi pima ba nai. ka nai mo mer ma pargu gendi ti. ma fargu jedi tui tiba ma fargu jedi tui tiba ma pargu gendi tui tiba mo pargu gendi tui tiba ma pargu jendi tui tiba ma pargu gendi tui tiba. mo ma pargu pima gendi tiba ma pargu gendi tui tiba. kama kwai jui jigu pimau mer mo kelo gundu ma nyi pima ba nai. bur ma pargu pima gendi tiba a jegu a geju jegu. Ba puyaman pinu ba dana miri ba puyaman pinu ba dana miri. ka ma kwai ji jigu tuba bur ma amna ma kelo gundu bama nye pima a nagu tuba a fer a jegu a nagu a jegu toh har lokaci tu kingu ma toh ka furi wei ka yowi tanga ne ji wini. ka ji wini wi bur ma- ma kwei kirti tukuwa sai ma kelo do ma ninga kirtui ma par pima fina kuma kama kogo chika kirtui to twi a nugu jiu wai. sai ma amna ma kelo gundu. ba ma nyi pima ba nai. mere mo daga po tiba, ma ya wure dikingi sai fargu fina jedi tui tiba. Ma fargu fina jedi tui tiba ma fargu fina jedi tui tiba ma fargu fina jedi tui tiba. Ma fargu fina jedi tui tiba ma fargu fina jedi tui tiba ma fargu fina jedi twi tiba ma fargu fina gedi tui tiba ma fargu fina jedi tui tiba ma fargu fina jedi tui tiba. kama kwai gundu je jigu fina sai ma ninga ma kelo gundu ma nye fina a nagu. kana don mo far fina jedi kana don mo far fina jedi, ma far fina jedi mo far fina jedi. ka jama wai jama. ka aa kirwai kir tuba mau chewe si tiba ma nyegu pimau. a jegu tiba a jegu tiba a jegu tiba a jegu tiba a jegu tiba. ya wuru dikingi. mo mer wure mai do tiba ha ma yadi nyangu ma dana miri. mo ma pargu puma tiba. Kama ko gui jigu pumau. sai ma kelo gundu tuba. ma nyi pima.